Ọdanka ng le heyi ọchọọchi, ng le heyi ọchọọchi boobu, ọdanka ng lẹ ọkọ gba, ng le heyi ọchọọchi, ọda aflẹyi num ge ya a, ọkọ oogba, ng lẹ ọkọ gba lẹ ọwọicho. Ng kwu ẹchi a i tu ọwọicho abọ. Ọdanka o wẹ eko num chika ooga ẹhọ, ng le yẹ ta ẹhọ. Uklọ num chika ooya ẹchi ọma a, o wẹ achi oonmo tu ẹhọ nẹ ng ke i nmo. O wẹ ọọ ihi oobu nẹ ng ke i bu. O wẹ oyila oobu nẹ ng ke i bu. Ọda doodu num gee ya ichiichẹ ọma a, ng gee ya tọọtẹ kum lẹ ode a ya pii. Ọdanka um ga ọlẹ nma ẹhọ. Ng ge wa ọlẹ nma ẹhọ ọma, ọlẹnọ mẹẹnẹ, lẹyi kwu oje igwẹpa a. Oje igwẹpa lẹyi kwu oje ee liya, num ke ga ọlẹ nma ẹhọ, ng ga ọlẹ nma ẹhọ, ng ken yọ i lẹ iye gwa kpọ. Ng mlẹnyọ ligii, ng mlẹnyọ ligii, jaa gba ẹpla oje ẹta ga oje ẹnẹ a, ng le yẹ ga ọọ, ẹga nẹ e ge tau bọọlu. Ng gaa ma aẹẹ noo yọi ta, e yọi ta ng ke yọi ma uwa. O wẹ ẹchi kọọ, num chika oogbọkọ ichọọchi, ng ke i ta ichọọchi. Ng gbọkọ jaa, ng ga ọlẹ ẹpla oje ẹhili ọma, ẹpla oje ẹhili ng lẹ odre ọnẹẹnẹ le ng gaa gwuta. Ng gwuta ọma jaa gba ọchi. Ọdanka ng ke chika oogwutan nẹ, num ke chika ooya odee aman ka ọmpa ọha kpọ. Ng chika oonyọ i ma oklobiya m, ng lẹ ofu gbo ikpo nyọ i ma oklobiya m. O ya k u ọọ, kum ke yọ ofoofum n ma, ọdanka ng le heyi, abum ge ya lẹ a. abọ ẹchi kum ge yẹ lẹ a. Ọdan num nma ẹhọ ọma, ọdan num heyi ng lẹ ọkọ gba. Ng nma ẹhọ, ng le ta ẹhọ, uklọ num chika ooya ya ẹhọ ọma, ng kwuu ọ i ya mẹ kpla, ọda ọha doodu num chika ooya, ng ke le ya, ọnẹẹnẹ, ng ke le ta ọnu ẹbẹ ooma. Ọdan num lẹ ọma ya mẹ kpla, o wẹ ẹẹnum gee nyọ i ma oklobiya m nẹ ng ken yọ i lẹ oklobiyan ma. Ng lẹ ọma ya. O wẹ ẹẹ num i wa gaa gwuta nẹ ng ke gaa gwuta, ng lẹ ọkọ gba ng gaa gwuta.